ماعنديش نوع الموسيقى مفضل ولكن مؤخرا لقيت راسي كتسنط لبزاف ديال الهيب هوب هاد النوع ديال الموسيقى كيعجبني حيت عندو واحد الايقاع مميز والكلمات ديالو كتكون عميقة وفيها واحد الرسائل لي قوية وهو واحد الوسيلة للتعبير على المشاعر والافكار ديال المجتمع